اه لو نوعين الطعام لآخر حياتي نختار الرز والدجاج، لأنهم وجبة متكاملة وتجدر تغير فيهم وتديرهم بطرق مختلفة تجدر تديرهم أحيانا بصوصات أحيانا رز بالخضرة أحيانا دجاج بالخضرة فوجبتين لذيذات ويكونن متنوعات.